<noise> Mete <noise> zay nao <noise> tsy manembatsembagne <noise> fiagna <noise> ndaty hafa. <noise> <noise> Atao <noise> manaky <noise> ranomasigne <noise> regny.